<hesitation> Ndi kuza kushoboorora gye oku omuntu arabaasa kunaaba mungaro gye, so waza kinaaba mungaro zaawe okareeba ngu zayera, ekyokubanza kya byoona oyine kubanza waronda amaizi haza amaizi ago gashemeriire kuba gaboniire, ekyokubanza oyine kubanza waronda ahokuzinaabira, waronda ahokuzinaabira oshemeriire kubona nka akabaafu, akabaafu ako kashemeriire kuba kaboniire, otakwaata ebaafu nkeyi waheza kwogyezamu ebintu bigubire okaba niyo wanaabiramu omungaro, oyine kuronda ebaafu eboniire, oronde amaizi gaboniire agomugyera <hesitation> aga- agampaha agomugyera mbwenu otabona agekirindi, waheza oronde akasabuuni kaawe kugira ngu obukooko obwiite, reero waheza okwate akasabuuni okanaabe mungaro, ogume naka <hesitation> ogyezeho kureeba ahagati yebyaara hamwe nahagati yebinoono hakuba obukooko burebisha ahantu hingi, okahisamu nakasabuuni kureeba kureeba ngu engaro zawe wazinaabagye zayera.